írska lögreglan segir ekkert benda til þess að hvarf Jóns Þrastar Jónssonar hafi borið að með saknæmum hætti leit sjálfboðaliða í dag bar ekki árangur til átaka hefur komið á landamærum Venesúela að Kólumbíu og Brasilíu þar sem stjórnarandstæðingar reyna nú að flytja hjálpargögn frá Bandaríkjunum inn í landið biðlar til hersins að hleypa þeim í gegn gul vesti voru áberandi á Austurvelli í dag þegar hundruð komu

saman og kröfðust betri kjara fyrir láglaunafólk formaður Öryrkjabandalagsins segir að logið sé að fátæku fólki göngutúr með borgaði sig fyrir Dana nokkurn sem gróf frá tíundu öld úr jörðu skammt frá heimili sínu þykir einstök smíði

fólkið á bak við myndina hafi fengið viðurkenningu

gott kvöld

í dag þrátt fyrir ákafa leit hátt í hundrað sjálfboðaliða í írska lögreglan segist hafa gert allt sem í hennar valdi stendur til að rannsaka hvarf hans Einar Þorsteinsson er í Dyflinni já

öðrum þræði gerð til

að hjálpa lögreglunni til að komast á sporið við heyrum í lögreglunni hér á eftir en byrjum á því að sjá hvernig dagurinn var

að þetta sé með mannshvörfum sem þeir

ekki hægt að styðjast við

þið hafið gert kröfu um að leitin verði ekki bara byggð á sjálfboðaliðum en við ætlum ekki að gefast upp

standa saman og gera allt sem við getum

við höldum áfram að fjalla um þetta

mikil spenna er á landamærum Venesúela að Kólumbíu og Brasilíu þar sem leiðtogi stjórnarandstöðu í Venesúela og stuðningsmenn hans reyna að koma hjálpargögnum yfir landamærin herinn beitir táragasi á stjórnarandstæðinga en einhverjir hermenn hafa gengið til liðs

hafði heitið því að hjálpargögn frá Bandaríkjunum og Brasilíu kæmust inn í landið í dag

vistirnar og lokað landamærunum að Brasilíu og Kólumbíu tugþúsundir stuðningsmanna söfnuðust saman við bæði landamæri í von um að geta flutt birgðirnar yfir

við landamæri Kólumbíu hermenn beittu táragasi og gúmmíkúlum upp úr hádegi

lögðu vörubílar af stað sjálfur var í fyrsta bílnum hann hvatti hermenn á landamærunum til að hindra ekki för hans

áform stjórnarandstæðinga eru að handlanga hjálpargögnin yfir landamærin mann af manni allt veltur þó á því að herinn hleypi þeim í gegn þetta

myndskeið sýnir þrjá hermenn hlaupast undan merkjum og ganga til liðs við landa sína og fregnir herma að fleiri hafi gert slíkt hið sama í dag nýjustu fréttir herma að einn mótmælandi hafi fallið í átökum og einhverjir slasast og forseti ætlar að slíta

stjórnmálatengslum Venesúela við Kólumbíu hingað er kominn Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra hversu

alvarlegt er ástandið orðið að það verði friðsamlega lausn á þessu er

ég mun hitta utanríkisráðherra Írlands eftir helgi og hef beðið um að

nokkur hundruð komu saman á Austurvelli í dag og mótmæltu bágri stöðu fátæks fólks öryrkja og eftirlaunaþega á Austurvelli í dag var hávær

krafa um að stjórnvöld beiti sér fyrir því að bæta kjör láglaunafólks gul vesti voru áberandi en það var meðal annars hópur sem kallar sig gulu sem boðaði til mótmælanna

og mér er skammtað innan við þrjár milljónir á ári til að lifa fyrir skatt fyrir skatt það hefur verið logið að þjóðinni logið að fátæku fólki sem enn sem enn á að þreyta sína er gert að bíða eftir réttlæti ísland er ekki land tækifæra og velsældar fyrir alla ég kem hingað vegna þess að ég tel vera þörf á því og til þess að styðja baráttu Eflingar fólks fyrst og fremst við skulum hætta að bíða eftir því að þeim þóknist að færa okkur eitthvað smotterí eitthvað færa sjálfum sér allt sem þeim sýnist slá aldrei af yfirgengilegum kröfum sínum um mikið meira mest í stað þess að biðla og bíða skulum við berjast við erum að styðja lágtekjufólk fólkið

í landinu og öryrkja þá sem minna mega sín fátækt á bara ekki að þekkjast hérna ekki hefur verið ákveðið hvort ríkið hættir að styrkja flug til Hafnar Þórshafnar og Vopnafjarðar í samræmi við drög að stefnu ríkisins ráðherra segir að hlustað verði á sjónarmið íbúa Sigurður Ingi Jóhannsson samgöngu og sveitarstjórnarráðherra kynnti nýverið drög

að heildarstefnu ríkisins í almenningssamgöngum sem er afrakstur vinnu sérfræðinga markmiðið er að samþætta flug ferjur og almenningsvagna í grein í Fréttablaðinu sagði ráðherra að í nýrri stefnu eigi að gera almenningssamgöngur að raunhæfum valkosti fyrir alla í dag styrkir ríkið áætlunarflug til sex staða á landinu í skýrslunni er lagt til að í stað flugs til

skipulagðar við flug á Húsavík og Egilsstöðum þá sé strætó hagstæðari tenging en flug við Höfn í Hornafirði og óeðlilegt að halda úti tveimur styrktum samgöngumátum á þeirri leið lagt er til að hætta að styrkja flug til þessara staða fyrir fyrsta apríl á næsta ári og spara um hundrað og fimmtíu milljónir á ári stefnumótunin fólst í því hvernig gerum við þjónustuna betri hvernig nýtum við betur og niðurstaða þessa starfshóps sem er nú úti í samráðsgátt var með þessum hætti að það væri ákveðin forsenda að það væri bara einn samgöngumáti styrktur á hvern stað hann ætlar ekki að leggja mat á þessar hugmyndir fyrr en að loknu samráðsferli tillögurnar komu þingmönnum og sveitarstjórnarfólki í opna skjöldu sveitarstjórinn í Langanesbyggð bæjarráð Hornafjarðar og hreppsnefnd Vopnafjarðar hafa mótmælt harðlega nánast allar umsagnir í samráðsgátt snúa að þessum þætti skýrslunnar og viðbrögðin eru afar neikvæð þau eru einmitt í anda þess að ég hafi nú þegar tekið ákvörðun og samráðið sé sýndarmennska og þvæla en þannig er það ekki við erum núna einmitt í þessari lýðræðislegu samráðsvinnu þar sem við hlustum á íbúana áður en við tökum ákvarðanir tveir áhuga fornleifafræðingar á suðvestur Jótlandi gerðu stórmerkilega

uppgötvun á dögunum

Jens Stokholm var á gangi með kærustu sinni rétt við heimili þeirra og bæði voru þau vopnuð

enda með áhuga á fornleifauppgrefti þau höfðu ekki gengið lengi þegar tæki upp úr moldinni kom frá tíundu öld sem þykir einstök

er svo fíngert að það er jafnvel talið vera verk gullsmiðs konungs

njóta vaxandi vinsælda í Danmörku og á undanförnum árum hafa áhugamenn fundið þúsundir forngripa í jörðu

fjögur hundruð og fjörutíu kandídatar úr grunn og framhaldsnámi voru brautskráðir frá Háskóla Íslands í dag þrjú hundruð og þrettán konur og hundrað þrjátíu og einn karl flestir voru að útskrifast af félagsvísindasviði og næst flestir af

heilbrigðisvísindasviði athöfnin var í Háskólabíói og hófst á ávarpi Jóns Atla Benediktssonar rektors Háskóla Íslands sem sagði meðal annars að áskoranir framtíðarinnar kalli á menntun jafnrétti gagnrýna hugsun frelsi og víðsýni kona fer í stríð hlaut tíu verðlaun á Edduhátíðinni í gær leikstjóri myndarinnar segir það ljóst að fólk hafi verið reiðubúið að sjá kvikmynd um konu sem bjargar heiminum það var mikil gleði og glaumur á Eddunni Íslensku kvikmynda og sjónvarpsverðlaunahátíðinni í gær kvikmynd Benedikts Erlingssonar kona fer í stríð hlaut tíu verðlaun eða í öllum þeim flokkum sem hún var tilnefnd í þetta var mikil blessun

vegna þess að þarna er allt Team ið allt liðið verðlaunað kvikmyndagerð er eiginlega mesta

sem ég hef kynnst og

mjög mikilvægt að allir viðurkenndir og fái verðlaun fyrir sín frábæru störf og sitt stóra framlag myndin hefur slegið í gegn í Frakklandi og Þýskalandi og verður frumsýnd í

í Bandaríkjunum í næstu viku Benedikt segir að það sé margt við myndina sem snerti við fólki það er líka náttúrulega efnið við erum náttúrulega við þurfum hetjur sem bjarga heiminum og

eru einmitt um fólk sem bjargar heiminum og þetta umræðuefni er

þannig að

þetta verkefni er eiginlega orðið okkar eina verkefni í framtíðinni viðbrögð og barátta gegn loftslagsbreytingum konur voru áberandi á hátíðinni í gær Halldóra Geirharðsdóttir fer með aðalhlutverkið í mynd Benedikts og fékk hún edduna fyrir leik sinn ég hugsa ekkert í kynjum og hef í raun lítinn áhuga

þetta eru oft spurningar sem koma upp í tengslum við myndina mína úti og oft frá mér finnst það alltaf skrítin spurning því að þar sem ég er alin upp er ekkert nema kvenhetjur og

og sufragetturog ég er sjálfur alinn upp af

sterkum konum ömmum og móður og og allt í kringum mig í mínu lífi það hlýtur að komið

hefur verið gerð mynd um karl í krísu og þá að veðri það verður suðvestan hvassviðri eða stormur um norðan og austanvert landið fram eftir kvöldi en lægir og styttir upp í nótt vaxandi suðaustan átt á morgun hvassviðri eða stormur og rigning um sunnan og vestanvert landið þegar kemur fram á daginn það verður víða vægt frost í nótt en hlýnandi veður á morgun Sigurður Jónsson veðurfræðingur

fer nánar yfir þetta hér rétt á eftir

sjá hvað Haukur Harðason verður með í íþróttum kvöldsins Jóhann Berg Guðmundsson er kominn á ferðina aftur eftir meiðsli og hann lagði upp sigurmark gegn tottenham í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag fólk landsins atti kappi í Kaplakrika en þar hófst meistaramót Íslands í frjálsíþróttum innanhúss í dag

írska lögreglan segir ekkert benda til þess að hvarf Jóns Þrastar Jónssonar hafi borið að með saknæmum hætti leit sjálfboðaliða í dag bar ekki árangur til átaka hefur komið á landamærum Venesúela að Kólumbíu og Brasilíu þar sem stjórnarandstæðingar reyna nú að flytja hjálpargögn frá biðlar til hersins að hleypa þeim í gegn gul vesti voru áberandi á Austurvelli í dag þegar hundruð komu saman og kröfðust betri kjara fyrir láglaunafólk formaður Öryrkjabandalagsins segir að logið sé að fátæku fólki göngutúr með borgaði sig fyrir Dana nokkurn sem gróf

úr jörðu skammt frá heimili sínu

þykir einstök smíði þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum og veðri næstu fréttir verða á sínum stað í útvarpi klukkan tíu í kvöld og alltaf á rúv punktur is segjum þetta gott að sinni veriði sæl